So'z erkinligiga cheklovlar bo'lmasligi kerak. Chunki inson o'zi nimani o'ylaganini ayta olishga haqqi bo'lishi kerak va bu adolatli dunyoda juda ham muhim deb o'ylayman.